Mboddiiji ɗi anndumi mbaylotooji noon ni oo dooñorgal kaa won hen. <hesitation> waawi laataade foskere ɓoggol leydi, ley ladde ɗi nguurata. <hesitation> ga nokku amen gaa kaa neɗɗo meeɗaayi yiyde ɗi gaa, so ngoonga. Walla mbiyaa du <hesitation> daabaaji bawɗi wuurde ley ndiyan du.